أهم حاجة الحفاظ على البيئة <hesitation> والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصاد، كل ما يكون عالي كل ما يكون في بيئة كويسة وتكون في بيئة صحية ولازم الحفاظ على البيئة إن يكون الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام فقط، وهو اللي يضمن ح- حياة صحية للأجيال القادمة.